Dirn allig degainaga firgikega, dirk edir, inin batoni alliga ekira asi asin dir uffi uffei uffafi, ken degainan ay in allig ekira in uffadin agara idrosa degair.